So tawi aɗa yiɗi defde ko iwi e nder maayo taw a ñawaata, a lootan ɗum tawa haa laaɓa cer cer cer. So lootiima, ndefa ɗum haa ɓennda haa ɓennda. Ɗum woni kooloɗa kam tuundi alaa kadi kala ko addata rafi, a ittii hen haa laaɓi.